Suni nu ja vaá kuja a ku nan nantaágayo jin chiyó nama, chiyó te ja kuni este va'a nantayo taka xini tiunyo taka nu ja kuni este in ma kucha'an kuni ja ka'anchayo nu ma suni vaa ja kuu kuú nantayo vaá este ma ma kucha'an ntayo chi nu nu ma ntakacha va'ayó kucha'an taka in taka nun inn ke'eyo te kucha'an ntayo te kuni ja ntakacha va'ayo.